Hay oh leroa jereo moa vahavady ry leroa ndao tsika ndao tsika ndao tsika jerentsika tsaiky moa hay! raha anatin'ty ato nge leroa tonga de tsy karaha raha fahitantsika isan'andro reny leroa, jereo hay! Bôkeo zaridain'reto olo reto to de tsara. Oh leroa anao malaikilaiky miavia aty moa anao leroa, ty raha ty ndraiky kiasy. De atsika leroa ijanonjanona tsaiky eto leroa fa raha ty tsy fahitantsika e.